Kô fa mivolan̈a habakabaka zen̈y amy nakà, karàha hes an̈aty jerinakà vônaloan̈y, raha raiky tsy misy karàha tsioko àby ren̈y zen̈y. De an̈aty jerinakà koa vônaloan̈y rondro. <hesitation>